Kà raha problème zao ôhatro kô oh, mampasarotry mahandro amy tagny ôhatra legnilengy regny, ôhatra agnaty ala regny zay, satrià legny bôko tagny. De sarotry zaigny amelogno afo amin’igny e, fo sarotry edy e, satrià mila mizaha <hesitation> ravin-draha megnimegny regny zay adohofokon-tegna, regny aminje amilomagna afo. Sarotry be ampahandro ampandevy hagny. De mila kitay mirehitra, megny tsara koà zaigny andrahoàgna azy, de tsy laôsagna lavitry fô matetiky môra maty afo ko fa tagny legnilegny zay andraôgna. De araha-maso tsara ahandro